انا اقول نعم يجب ان يملك الأفراد حق اختيار البلد اللي يريدون العيش فيه كل انسان لديه رغبة وطموحات تختلف والحرية في اختيار مكان نعيش <hesitation> بتعكس قيمة التنوع والكرامة الإنسانية وكمان ممكن يساعد في تحسين <hesitation> جودة الحياة و <hesitation> توفير هذا الحق اعتبر انه يعد خطوة مهمة نحو تعزيز الانسانية